أول شي تطفي الفرن وتخليه يبرد، بعدين ترش منظف خاص بالفرن على السطح الداخلية وتتركه شوية عشان يذوب الدهون، بعد عشر أو خمسة عشر دقيقة تمسح المنظف بقطعة قما- قماش مبللة وتأكد إنك تنظف كل الزوايا الموجودة في الفرن.